<hesitation> Aminakà zen̈y izy kà fa mampiasa zava-mahadomelin̈y fa tsy ara-dalàn̈a fo ndray ino ndray ino zen̈y mety tanjon̈o ndreky fan̈azavan̈a amy raha zen̈y. De efa izy zen̈y volan̈iko zen̈y tsy ara-dalàn̈a zen̈y fampiasan̈a raha mahadomelin̈y zen̈y intsaka eky amy resaka fan̈atanjahan-ten̈a resaka sipôro.